Inamakun ada duran ishin kabd ka amtan lakisen jiraa ada duran ishin kabd ta fan kula yan koban farraa waq gudio fan ini sit kan dub inamakun ada isan jabdua ada amtan inam haresi lakisuu ada inama haresi dandee kabetumuu ada tunne ada sila diko jabeseni adan tun ada sila cholle jabesenu.